Cuandi l'ai la freu bütu ël termometro sut a l'ascella e lu lasu li fin ch'a sun-a e pöi lu gavu e vardu ël nümer